Bines akana kun yani bines shimpireati ,bines kolati ,bines kune ho wodago ininen wonsun fala hakesa dub wonin akasi ya akas itofine ili yani bere suni ho shidan yoyoten duft yani abasuni bere sun bines akasi jiram wom akasiyu toshaa protection numaa hata tarinen akas wolwamte wolin desitii yani won akasi shidan duft.